Kur menoj për ngjyrën e gjelbërt m’kujtohet gjelbrimi edhe natyra. Sallatat e ndryshme ushqimore ose njerzt që jon qaq pozitiv edhe qaq t’kandshëm saqë ta japin nifar energjije t’gjelbërt që e kan rreth tyne. Tjetër m’kujtohen edhe paret, dollart, që jon t’gjelbërt.